e cuando riq'iij nijunaab' ka'al junaab' jarpala' kink'isan kepe wuchalal kinakila' kinaksilij ke'kikitek cuand kink'isan nijunaab' xaq kela' ink'awsimaj in petnaq jarpala' junaab' cha'neem y riya'm nik'aslemaal li qa Dios chuwach uleew ya casi kintijin pil sesenta y ocho año keki'kit ni familia keka'kit nichaaq' y wutziik wich taq aal <noise>